Nda tuga tuga dalu karzame dall kwarzame enna ndin gira sai taha in ngimar khuran dan kadda kidiyar kasa karzam dadah mama zuwa kubufun ngira nda kabafun da khidikine isha, diyahon tah kabadah badahan tasa nda bagan han tasa <noise> tamaah tammah da diya walenha hadikan da sulon dolha hadikine idgahan chachakarime, nda ka diyahar kah ngire kahada haddaha kakaba fine ngur ngur ngur hidikane, kuba fine kha tumaah kadda <hesitation> diyarsa karzam la ah duh diyarda diyasaha, kahadda haddaha fhador duhe ndag marga minti mitse kha kha nguran nguraha kha manasa ka yan hadi tsaguna, ennanka nga wahala ntagu ntaga bi nzidda ntagga ntagga ndada dal kutsap ndu manaha ngharsar ndamanga ngir biya salga ha wale nda tulla thuwe tala thuwe waha kha tumwa da diga chachakarime dagal tatashe hidigkime ghabiya wula tere. Khe dadigaha nva duha sigunbe kubb goha nda kabbich ngaha ngaha khusa khusa hidikine khus ngaha hidikime, tama kah kah dudiyarsa diyaha kal ngira nzidda ntsana ndan ngir ma enna kal adun ngiri yafi nzidda kutsap manga hajiya ndak kamshe yambe, enna nda nvaha ah ndina zuwa tsaha ndeya enna lava taga kutsap kutsap gher sarma nzidda, dal daga da gurzam mah nzide walhdara kama ya mitsa khur sarma ndiki tagga kutsape tugga ndu dah dah wathraka. Enna tuggun duka kurtsame ndiken kuduza izakwo ndugun izakwa ndugan ndikine, kitakwe ntagatige zaa ngire kurzame zan izakwe kitakwene walharaka zah daggana ke kitakwa, dada dinga dingo uangiraho italon ngiri hadikme ka manga ha daya dida ahakarbe be za zuwa nzidda. Enna yafi saga enna diba duna nda nzidda tsaha zuzuwa nda diyahe da ngira ziya chachakarame zaman mbe kala ntaga kutsape ka tumaa da tuline ka tuma khuza khusa nda karzame ah watharako diyar saha Nga kitakwe nkurzame ah izakwa nki kitakwa an ntaga tagu nga nga muhanhan ntsatarbe tumanka nda tuga tugada dal ndagana ndal tukhu za ndi gaha sukha daha nva duha kah khuda ntsaka gaduha nkhura khub ganha tsukwa nza, thagu nghidikine kha diyar tsaha didin da dididn ndiga ah digar hantsaka hadikkine sawal yu wenbe nda sawal yu wenbe tumaka diyar tsaka nduman salan dalha walle sagal salal walle ndu dalga tagga kilfe kilfen man kah salga hidikine kah diyar hatsaka nda tallene ntumanka mana tsahaya, nda daggana nda diyarha dag thagale diyarha mbulne nada ndag kwerik nda ngig kwerik nga kwerik tsan biya, nga hadu diyartsa nda daggana nda mbleyan bi, nda naha daga kwerik kuma tsah man ngig kwerike tamangaha mbulme nda duwe duwa in tuwaza kam kuwari tsa tsan tagga tagga daga, lave tagga dallah tsuguna dah nzidd dah kwari tsa tsan diya ntagga tagga dalla na. Kuwari tsatsene amma kwwari nzah enna tsatson tagga tagga kawar nda dah tagga taggaha nyune dak ndukha khara tagga ndiga dake enna ma nda tsabaha nda nbidd bah zuzuwube sai zug da parah, yahe tsagana tsatsa dagga nhabe tar duganabe sai daggatar ya yahaya naye naye tsar tsa dagga wari tsa nziddene tsa nziddebeya naye tor tagga daka nza taga dalla dalla nutsa nga kitakwe mitsaga kitakwe kuwari tsa tsan dalle tagga ah dagga dall tuwaza, zah zatufan tugala tukan khaddala kan kawai tsatsene dall dall kasmar ne kwal tatsa enara da tagga tagga yar naha mana kara tagga tagga ndah tagga tagga itar nda baladu nda bala du yutar uddde nda kwara tarra kwara ndikuna tagga ndu gunda nda nga dallan with tsau wedahe dane nda tagal kandu sai manaha dallan kas, nda nga dalan kuskudananbe dalanbe izebe nda nzidda basaka ntsabakanda, dalbe nzidde mbuleme be mbalama tsahaya nda mana mana nvakar mbasana mbakabe, amma wak izenna ngaba mansa mitsana kakarbe mbasaka. Ntaga dalla kam tsawudahe kuwon nda kurgak mm mana minmiyane nege nege nega navtsaga kam tsaven zahan, dindiya intidigite kam kan tagaha nda ngig mitse tsaha ndah da kul mitsega tsa kurgata ndara de nda tsabe nda katha katha karav lava taga dalla run biya dagga dalla ndatsabe udde dagga biya, nzidde be udde bayanbe nusa bayanbe nasse kultsaya tagga dalla kam nuss bayim biya pabba ussabiyan nasse be nda tsa tsen tagga dalla nda tsa tsen tagga kasse nda tsatsen kam tsavaba dinyung mah nala, dawa dawa akuraan awa tsatsen tagga dalla digin tsatsen men tsatsen tagga men tseran dallag tsatsene ndalla tsaba nuss tagga dall biya umtse da